Mothwaki ichitumika hena ithafishira mumu kwa ondoa mthwaki wafo kwavika dawa, kwakava kwadesha, maghegho kindokicha kimetha kole kilelighie kijo kikaleghwa hena maghegho kwa funya kole kuvikirie ikero kwakava mthwaki kindokicha kimetha kunaghira kole ni harufu kana ni uchafu hena mumu. Haghire vandu vachitumia mithuaki ya miri kwatenya mri kwa chemba mthuaki wafo. Kindokicha iya ni micha angu ichikunda yo fithi mnu ikera nya ya idukenyi angu kwakulea mruungi akyatumia kivichwa yakonda maghegho kwakolea mru maghegho ghakwe ghatenyika ghoka vaya vachitumia mithuaki ya dukani kindo kivichwa itumia iyo ya mri haghire miri mingi ni dawa ta maghegho ukaithuakia kindo kicha yakuthethea hena maghegho ghafo kole ghachithimbuliwa ni ghachitochwa kana ghaghire shida ghavava ghakulethea.